א נעגל שניידער איז גענוצט געווארן צו מאכן זיכער אז די נעגל בלייבט קורץ און שין. ס'- מ- א מענטש זעט אויס מער אזויווי צאמגענומען מיט אזויווי שיינע נעגל סאו מ'נוצט א- א נעגל שניידער צו שניידן די נעגל און אזוי זעט מען אויס צאמגענומען און שיין.